अ, बिल्कुल। इटलीऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य ह्यू दू। इटलीऊ रोमन साम्राज्यऊ स्थापना सत्ताइस ईसा पूर्व में हाचिस तो, जूस ऑगस्टस इस रोमन गणराज्यऊ समाप्त लानलान ऐ साम्राज्यऊ स्थापना लानोग। रोमन साम्राज्यऊ अगले कई शताब्दियों तक यूरोप, उत्तरी अफ्रीका रंग पश्चिमी एशिया पंग शासन लानोग, ऐ जू प्रभाव त तोरो ली कला, वास्तुकला, कानून रंग भाषा पंग दिखयतो।